Ɖewoa mì ɖana mɔlua ŋtɔ ɖeɖe, ɖewo mì ɖanɛ ku ayi ce ɖewoa, mì tsɔ ɖana akume, eke ƒona ba, mì tsɔ ɖana akume, mì tsɔ ƒona zogbɔ̃ tsã. Eke ɖena ɖeka ɖeka, mì ɖana wo nenea, kudo ayi kpoa enyana ɖuɖu. Tsɔ tovo na, ekewo menya eŋutia woawoe ma. Mɔlua ke tena, ye mìawo mì dzina be mìaƒle ne ƒodo ba ɖɔ mì kaba, ye ŋti mì dzina ke tena ɖo. Eke me tena oa ebɔbɔ na ƒodo me pɛ, voa, mì gblɔna be ne mì tsɔ ga vɔa ye be ga tsã yina dzi tsɔ wu eke gblɔ mì lea. Kpoa mì gblɔna be, ne mì va yi ƒle ema fia, ega ke le mìasi kpata ye ma, ŋka mìa gba tsɔ va tsã nu kpɔtɔɛawo ce ava mìava ɖae. Kpoa mì dzina ke me nyi kalitea oa, ye mì va yi ƒlena keŋ atsɔ va ɖu. Ne mì gba va se vevi ɖe fodo me tsã, mì ŋgba xɔnɛ kpãm o, mì nya na be mìɔ ŋtɔwoe wɔ, he kuɖe ga ma na nyia ŋti ye miɔtɔwo mìkplɔ mìa ɖokuiwo na dɔlele, nene mì wɔ nɛ ye ma. Parfumea ye nyo na voa mì me tem eye ke kpoe nyona ne ƒodo me tsã boabɔbɔ. Ne ɖeviwo ɖuia ƒodome abɔbɔ, wo ŋtɔ tsã ye nye amegãxoxo ye eduia, ƒodo me abɔbɔ nɔ nyuiɖe vɔa, mì me tem ƒlenae edzidzi o, eɖea kpo mì tem ƒlena ɖoa wo be ga bɔbɔ, ema be ga dzo yi dzi ta mì me tem ƒlenɛo ein Kpoa yema.